kaya waya achamile midohu waya lare midohu wana tasaklam useni midi mi timi na kuga lolo be aware useni tasaklam e tobe timi mi tawet ele inge uta achamile mi timi na kuga lkadi